I pesci deuvian e pinne, coscì comme se fïsan de ae; ê mescian coscì, pöi gh'é a coa, ch'a l'é unna pinna ch'a stà derê e che â mescian inte un atro mòddo, dimmo dreta manci- drita manciña no. Incangio e atre, quelle in scî loei, van avanti e inderê.